أعتقد إنو الحيوان اللي يمثلني هو الدولفين فأنا أحب المرح والتواصل مع الناس فالدلافين معروفة بحبها للعب كما أنها تحب التعاون وأنا أحب التعاون كذلك وأنا أعتبر نفسي شخص إيجابي وأحب إني أساعد الآخرين في مواجهة تحدياتهم مثلما يفعل الدولفين، إضافةً لذلك أنا أستمتع بالتغلم واكتشاف أشياء جديدة وهذا يعكس طبيعة الدلافين الذكية.